د ماهیانو ډولونه لکه: شېرماهی، کبان، چنګاښ، ترُوت، سور‌ماهی، نیله‌ماهی، سپین‌ماهی،. همداراز، ګیډه‌ماهی، شارک، ژیړ ماهی، او گام. ځینې ماهیان په خوږو اوبو کې وي، ځینې په مالګو اوبو کې ژوند کوي